Takayehn luku tanain, telantá ka jatavii nonai endan kuu, kuka nikuyelo nika kelivii natenaxhi, hiyo'o onrete ti lujan ta na i ité lujan tatano hí té ta janionta nainako ña'a, xhi axuxi natuka len nayuló ñajavii nonaxhi takaxhi nayee, ni ya'á vixná.